Menurut ngoji, haiwan yang paling i pande manege luri, i doa si i pande? Karena, wa doto kika ka ina isene, de aje wo sola kika i ojomo loka ina moteke, soko manege.